Suwɛde a loo nɛɛh ovɛyi a ɲuu minbasee matete. Ɲuu boni mini, eh a ɲuu yi boni yuranɛ to a wɛwia minbin han! han wɛwia we ɛnba se. To mu ma we co'o wo co'o ɛh tin a wusu min co'o wo co'o, to mi we yi a lafia mite.woro ɲan ma guebin yin, nɛzi ɲan bun ɲan we liibin.